Yɛwɔ nnuane ahoroɔ ɛwɔ hɔ a, yɛdi a ɛboa adwene no na afei ɛma nipa adwene no yini, ɛyini paa yie. Na deɛ ɛka ho bio ne sɛ ɛma adwene no, afei ɛtumi de si biribi so a, deɛ ɛpɛ sɛ ɛyɛ biara no ɛtumi ɛyɛ. Saa nnuane yi ne Apataa Apataa ɛboa adwene no yie. Yɛwɔ nnuane bi ɛte sɛ Kosua, wo taa di Kosua a ɛboa adwene no ne yini yie Afei, yɛwɔ atosodeɛ ahoroɔ pii a ɛboa ma adwene no ɛyini. Afei, yɛwɔ nnuaba, yɛtaa di nnuaba a, nnuaba nso boa adwene no. Ɛmo nso, abɔdeɛ nyansa pɛ agye atom sɛ, ɛmo nso yɛ aduane a ɛboa adwene no. Afei yɛwɔ 'pear' nso, yɛtaa di a, afei nso yɛnom ankaa nso ɛka ho anaa yɛnom ankaa pii. Ne nyinaa yɛ nnuane ahoroɔ a ɛboa adwene no ne yini.